Antes este wayay anʉjʉ cuando teji nama mʉntaña itʉ ca wintumʉ tec teji entonces teji este pues mas bien capo tiempu yamʉ ca carretera yamʉg via de comunicacion pues tiene que min mi jʉscapsucpa ca <hesitation> ca gente tʉgay pues hʉy nʉcsasucpa ellajʉ para que ca doctor hʉy ispa ca doctor hʉy examinachʉcpa tiʉ hʉy chʉcʉ pues anteriormente pues tejig este pues muchas enfermedades antes ca antes ca jama aŋsʉŋ ca nipʉnʉmpap tiempu mes de junio pues ya nipʉmnʉmaam pues pero teji tiempu yeg yʉpʉ tiempu cambiachʉcʉ ye tiempu como yamam montaña yamam wintzamʉ pues este wa tujanʉjaam pues entonces tiʉ hʉy tzʉcpa yajcu ni gente tʉga'is que buenu que teg apoyo de gobiernu pues hora si que mit hʉy atendechʉcsucpa bien yʉpʉ tiempu teg procampu teji todo pues yeg pareju seis mil pues pues algu cap ayuda para para pʉn cʉtʉya pues antes ca Yamʉg apoyo de gobiernu yeg teji apoyo de de unetʉgay desde kinder, de primaria, ¿de secudaria, de hasta prepratoria teji apoyo para cada uno pues y yeg tumʉ tumʉ mas bien tumʉ jate u tumʉ yʉmʉ tumʉ mama pues cay hʉy chisucpa ca apoyo de gobiernu pues way nama metzaaŋ, tugaaŋ way jʉspʉcsucʉ way chisucʉ mas cap tumʉ hʉy chisucpa etonces este anteriormente pues hora si que todo el tiempu yʉp jama aŋsʉŋ desde marzo, abril, mayu, juniu. hasta, juliu ca jama aŋsʉŋ ya para ya demas tiempu ya minpam ca tuj ya tujtʉpʉnʉmpaam yamam mas este tʉpa yamam mas este pues mas bien yamam tʉpa pues yamʉ calor pues primeramente dios ya tesa cap ca nama aputzamʉtʉg jejwʉ pues ca anteriormente yamʉ ca pobretʉg ca <hesitation> E jipsʉ asucpa jupʉyʉ asucpa pero haysta que yamʉ curacion pues yamʉ apoyʉ de gobiernu yapʉ tiempu si teg apoyo de gobiernu teg minpa tec doctor hʉy mandachʉcpa ca gobiernu mandachʉcpa de este hoy nama hʉy carrujeŋpʉp nama este mas bien que pʉj mas bien que nama este mandachʉcpa a apoyo de gobiernu hʉy mandachʉcpa carru hʉy mandachʉcpa doctor hʉy mandachʉcpa todo y ca'sa ca pit hʉy ney nati verda yeg pʉn hʉy atendechʉcpa yamʉ yacti pʉn hʉy atendechʉcpa